Kʊkɔkakǝ wǝǝ, mǝŋ yah wʊ kʊkɔɛ wǝǝ, vǝ́ nye nyiŋ fuŋwǝ oturu nyo ruu kʊkɔye nyǝ kǝlɨ nyǝŋ sǝ no yurǝ. Vǝ́ nyǝ sǝ no yurǝ mǝŋkɔɔwe oturu nyǝ fɨ nyǝ pǝ kɨlɛɛrɩkǝ nyǝ ŋ kǝ sǝ ŋpǝraaye kɨ :n pee fieeni nyarʊ oturu nyǝ fɨ kʊkɔɛ nyǝ pǝ zodope vǝnɨ nye pe fii wǝǝ, oturu o lo toŋ mɛŋkuunaa nyǝ ŋ fɨ kpolui lǝ yǝ ŋ fʊ ŋ yɔkɔ wǝ ǝ fɨ kɨkɔye ǝ fɨ e kpii a tʊ mɛŋnaawe e kpii ŋwǝ vǝ́ e le kpii mɛŋnaawe kpekperee o po turu kʊkɔye lo wǝrookpǝ wǝ la yɔɔ o mɨ nuuru o mɨ nuuru o mɨ nuuruwǝ́ o lo nuuru ŋwǝ a la lɛ wǝǝ, oturu e le sie ŋwǝ. Okuluye yǝ ŋ wo yǝ, oturu yǝ fɨ okuluye yǝ fɨ yo co. Yǝ ŋ pɔrʊ otui lo ǝyǝwe yóo wo wǝǝ yǝ fɨ yǝ tɨnɨ. Mǝŋkɨsa yo su ŋwǝ wǝǝ oturu yǝ sǝǝrɨ ŋwǝ yǝ ŋ fɨ ŋwǝ lo mɨ su Wǝ́ yo su gakǝwe ŋwǝ gakǝwe kɨ la mʊʊnʊ kɨ la pɔrʊ ŋpɨraaye kɩɩkɩɩ wǝǝ oturu yǝ fɨ ye yee akɩtɩwaayupǝ rɛɛwǝ oturu oyumwɛɛrɩpǝ Wǝ́ mǝŋ kɩtɩwaarǝwe lo oyupǝ nɛ wǝ́ yée ye wǝ lǝ ŋ fɨ? A lah cɩɩnɩ gɩtɩwaarǝ we, wǝ́ a la cɩɩnɩ rǝ kɨ a sɔɔ rǝ Wǝ́ a láa sɔɔrǝ o po turu ya lóo ru apɔŋpǝ e ci wǝ ǝŋ le pie. Wǝ́ a la pɔdǝ wǝ́ a la ka fɔrʊ rǝ wǝǝ oturu o lo tuu rǝ. Wǝ́ o lo tuu rǝ wǝǝ oturu ǝ lǝ fɨ e le kpii rǝ gbɛɛrǝ lǝ ɖǝ gaamɨ oturu a la fiɔ lä gakǝwe le siwyǝ o toŋ kǝ kpoo e kpii atɨraŋtui kpoo ǝ fɨ ǝ tɨnɨ. Vǝnɨ ǝ lǝ fɨ oyupǝ sa o lo toŋ wǝ́ o lo po turu oyupǝwe pǝ ya lǝ́ǝ kpɨ pǝ lah fʊ pǝ ŋ sǝǝ wǝǝ oturu ǝ lǝ fɨ gakɨwe ǝ lǝ fɨ e le kpii. Kǝ́ o lo toŋ pǝ a la lɛ ǝ fɨ kǝ e fɨ e kpii oyupǝ we pǝ ŋ mɨ kpɨ pǝ ŋ mɨ kpɨ ǝ sǝǝrɨ lǝ̌ kpǝǝpʊraarǝ sa ǝ fɨ e kpii vǝnɨ ǝ lǝ fɨ e le kpii oturu lö oyupǝ pɨ láa wɛɛ lǝ̈ fwaiŋ wǝ́ ǝ lǝ fɨ e le kpii wǝǝ, keeriwǝ lǝ wǝ fǝŋ wǝ́ a lah caa? Mǝŋ akʊme wǝǝ, kǝ́ o lo ko lä mɔte mǝ lö wǝtukpǝ e le pe fii wǝǝ, otru e le tike fuŋtuwe Wǝ́ e le tike fuŋtuwe wǝǝ, a wɛ gbɛɛrǝ sɩsiɛrɩ ko turu naŋrǝ lǝŋ kpii. Wǝ́ a la wɛ rǝ wǝǝ, ǝ fɨ o toŋ vwǝ́ ǝ lǝ fɨ o lo toŋ ǝ rǝŋ kpekpere oturu mɛŋwe wǝ ya lǝ́ǝ kpɨ. Mɛŋwe wǝ ya lǝ́ǝ kpɨ ko oturu a fɔrʊ cu wǝ́ a la fɔrʊ cuwe ǝ lǝ fɨ e le kpii wɔɔ, o po turu cuwe wǝ ŋkpɛ w;w ya lǝ́ǝ kpɨ kpeerikpeeri wǝ ya lǝ́ǝ kpɨ. Kǝ́ wǝ lǝ lǝ́ǝ kpɨ wǝǝ oturu a la nyɛɛ wǝ ǝ lǝ fɨ ǝ lǝ tɨnɨ wǝ́ a la nyɛ; cuwe rǝ oŋuŋkǝ ǝ lǝ tɨnɨ kpekperee oturu ǝ lǝ fuŋtuwe e le kpii a láa kʊla a láa kʊla a láa kʊla wǝǝ oturu ya wǝ láa ta rǝ awɛ. Wǝ́ wǝ la ta rǝ awɛ kpekperee wǝǝ, o ruu wǝ a yɩrɩ wǝ́ o lo ruu a la yɩrɩ wǝ́ o lo turu wǝ fʊ wǝ ponu wǝǝ e ci ǝ fɨ cuwǝ sa ǝ fɨ e kpii. Wǝ́ ǝ lǝ fɨ cuwe ǝ lǝ fɨ e le kpii a mɨ kʊla a mɨ kʊla a mɨ kʊla o po turu wǝ le ye akʊme oturu nyǝ fɨ nya nyée ri.